Ny fomba hitahirizana hena ndraika mba hampaharitra anazy dia mazava ho azy aloha sasàna tsara alongany izy. Raha ohatra ka hitahiry anazy ianao dia asiana sira mba tsy dia ahamaimbo anazy loatra dia raha manana vata fampangatsiatsiahana moa dia mazava ho azy fa tokony hatsofoka agnaty ny vata fampangatsiatsiahana iny izy amin'izay maharitra sady tsy mba simba.